Karazana fiteny isan'izany ohatra ny teny anglisy, ny teny japoney, ny teny malagasy izay misy karazany maro teny betsimisaraka, teny sihanaka ,teny merina, <noise> ny teny sakalava, ny teny antesaka ary ny teny antemoro.